Zaho aloha tsy mpisakafo añatiny hôtely, sady mbo tsy nisakafo tañatiny hôtely ndra indraiky, ka tsy misy ñy azoko volañe aminy ñy fisakafoanako aminy ñy hôtely.